والله في بلدي كثير عطلات عطلات وطنية أنه عندك العطلات الدينية عندك ال- منتصف العام والإجازات الصيفية عطلات ال- السياسية كل هذي العطلات موجودة عنا وطبعا عطلة نهاية الأسبوع.